Oyie tosko go elimi. Oyie tosko goia entan owollogon wera abaklogon owo, engir eddi nassie owo gon konji, owollog <hesitation> abak log taka kotikir menjai ko eli thabtakir menjai ko eli agar tanil menjae ko eli, kochi tana haje en firgika okirecha, en eddi mani go log, en eddi nassie kolog owongar log kaleda tangie nami.